كم عدد أزواج الأحذية التي تمتلكها؟ كم عدد قبعاتك؟ كم عدد نظاراتك أو نظاراتك الشمسية؟ أنا عندي خمسة أزواج من النعال، أستعمل كل زوج حسب المناسبة وعندي نظارة طبية البسها بشكل يومي عشان أقدر أشوف بوضوح أما بالنسبة للطواقي، ما أملك منها شيء، لكن الأحذية والنظارات تكفيني وتناسبني